Io zany defa e fandanjalanjagny avao zany e fahitako anazy, e raha zany raha tafahôtry da rasy, e raha koa raha sy ampy da rasy zany oe mila lanzalanzainao zany e fagnamp- e fametraha anazy amo- mba si- mba ho hisy otrikaigny izy sady ho sara gne tsirony.